Manahaky any raha hitako manahaky any raha hitako amy solosay iny zao manahaky any hoe télé igny, de misy kesiky bevatavata mainty zay eo, de misy fikobokoboha azy igny, de misy fi- fily zay koa.